Aminah aloha <hesitation> mifandray gne vintany sy gne fahombizany satria misy olo zany sara vintany de mahomby izy ame fiainany zany hoe m- ohatrany oe mireusira fezay zagne fiainagne raha ataony raha ohatry olo anakiray sara vitany fa raha gn'olo e rasy vitany ze raha amboariny da sisy raha mandeha zany fa <hesitation> mitamemimemo avao zany fa sisy mandeha oazy.